Igny zegny zaho mivezivezy mandeha any amin'ny ville na eo amin'ny sehatra maromaro mety adiny telo eo isa-kerinandro zany hoe adiny ray alatsinainy, adiny <noise> <hesitation> ray alarobia, adiny <hesitation> ray azoma. De <hesitation> izy amin'zay zegny, laniako amin'ny fivezivezena fô ny adiny ray mandritran'ny latsinainy io, ary adiny ray koa larobia, adiny ray koa ny zoma de karahan'jegny hatoka mivezivezy agnatin'ny herinandro fa ts- tsy de mandany fotoagna maro e.